הַמְּקָאן לִי זַרְתּוּ וְקַאנְ בְחַל מَا קִנְת קִנְתְוַקַע הוּו מַרַאקְש הַמַּדִינַה עַאמְרָה בַחַיַאת בַּלְאָלְוַאנ בַּרְוַואִיח דִיַּל הַטּוּאַבֵּל וּבַנְנָאס לִי קִיְרַחְבּוּ בִיק מִן הַלְקַלְב, אִסְתִמְתַעְת בְחִית פִיהָ תַארִיח וְתַקַאפָה וְהַאָסְוַאק דִיַּלְהָא קִיְחַלִיוּק תַחֵס בְגּ'וּ חַאס מַקִיְפְרַקְש.